Fomba tsotra sady mahomby handrisihana ny ankizy hanao fanatanjahantena bebe kokoa an, ny fanaovana azy ireny ho kisarisarina lalao. Ohatra hoe manao vitsili, manao fanenjika. Ny ankizy manko mbola tena anatin'ilay taona tia lalao dia rehefa lalao an, dia tiany kokoa izany ny manao an'iny toy izay hoe <hesitation> > ataonao endrika matotra be ilay fanatanjahantena asaina ataony.